ڈنمارک کا ویڈر فل مست اور <hesitation> ٹیمپریچر مست رہتا، موسٹلی <hesitation> مائلڈ ہوائیں چلتے رہتی، ایک دم کوسٹل وائپ کے ساتھ۔ ونٹر ڈسمبر سے لے کے فبروری تک تھوڑا کولڈ اور شارٹ ڈیز، کبھی سنو بھی پڑتا۔ جیکٹس اور وارم کلوٹس اپنے کو ریڈی رکھنا پڑتا۔ سمر جون سے لے کے اگست تک رہتا۔ اور اس کے ساتھ میں آؤٹ ڈور کے ایکٹیوٹیز بہت مست رہتے، سپیشلی جو نظارے دیکھنے کے بولے تو بہت مست رہتے۔ آٹم اور سپرنگ بہت بڑیا رہتا، تھوڑا بارش بھی پڑتے رہتی اور <hesitation> سڈن ویڈر جو چینجز سے ویڈر بھی چینج ہوتے رہتا۔ ہیومیڈیٹی کا جو کمبینیشن ہے بہت برابر رہتا۔ سٹیز جیسے کوفی ہینینگ اور دوسرے <hesitation> سٹیز وہاں پہ بہت زیادہ سینریز اپنے کو دیکھنے کو ملتے۔ آل ڈنمارک کا جو ویڈر ہے وہ فل بریزی، مائلڈ اور کمفرٹیبل وائپ دیتا، سٹی ایکسپلور کر سکتے آرام سے، زیادہ گرمی نہیں، زیادہ تھنڈک نہیں۔